Ho o on. cepillo nro yó'o yó tá kuchoña xana ko vii yo'ó xa oxa kó xa yo'ó xa ho o on. oxa kikue nó ho o on. xa ho o on. konreo mio chí tona oxa naketo yo'ó ta ho o on. kuxá na kán nó'o, tajan ni ta kuxá na xá kiti nó'o ta xao na ke no'ó, ha nayutu nó a nuguan que mitá xhín nó'o ta ho o on. ta xa oxa konro nidá najan tá xaján ngu cepillo ná kuchoña ná ku naketó yú'o a oni xhichí na kii, a to nucguan ni kixao ta dikán kó naketó yo'ó xhín na yó tá najan tu kuchó cepillo yó a najan vá.